أول حاجة نفضي التلاجة من الحاجات اللي فيها وبعدين نمسح الرفوف بالمية وخل، ولو في بجع صعبة بنمسح ببيكربونات الصوديوم، ونتأكد من تنضيف الأجزاء الجانبية والمقابض عشان يكون كل شي نضيف.